Soda lingu keccu, dembo lootaangu boɗɗum, taa lootiingu boɗɗum, jonngaangu e hakkiilo, naftira e hiite seɗɗa Jiyus Leemoon, jonngaango e laral maa ngu to ɗoon, to ɗoon no ngu ɓendiri, no ngu ɓendiri ñaamaango.